Amʋ ɔsiɛ kɔsiɛ ayɛsɛ abʋɛyɛ kayɔyi kʋ afɔ kele ɔsi ayɛsɛ wania mɛ yazɔ ɔlɛ ʋne ɛfʋa lafɔnadʋ miakʋtʋ kele nʋ ɛfʋɛ wafɔnazɔ awʋ ʋwolowʋe alo ɛfʋɛ bʋakʋ yaxa nʋ ʋsedza bʋapɛ kʋ tatɛsɛ kɔmaba ayava mabʋɛ nʋ yɛ ʋlovie kɛzɔ ami ʋdʋnʋ alʋ wani kɛzɔ ɔsiwani ɔsiɛ atami ʋdʋnʋ alʋ wani mɛ kine kʋme kʋalɛ nʋ ɛfʋadigbo ki me kele <hesitation> ɔsi ɔsiɛ ayɛsɛ wani bʋa kimiekele takʋɛ amɛa mabʋɛ nʋ kiyi alɛ kizɛvi alɛ walɛ.